بنفضل يولي عندي ذكاء أكتر من الشهرة لأن الذكاء بيقعد معايا بنعرف نعمل كل التجارب منه وبنتعلم منه وبنعمل كل حاجة منه، نكون معتمدة على ذكاءي فقط لكن إن الشهرة برضه كويسة ولكن ما تقعدش أحسن من الزكاء أكيد، يكون الشخص الزكي اللي كل الناس بتختاره بحيس يحل نشاكلهم وزكاء وفطنة يعني.